لو كنت بطل خارق وأريد حماية العالم من غزو فضائي، أعتقد إن الإختفاء هو وسيلة فعالة لهزيمة الكائنات الفضائية، أقدر أستخدم قوتي الخاصة للتلاشي من أمام أعينهم، والهجوم عليهم من الخلف. من غير ما يلاحظون هذا الشي. هذا الشي راح يمنحني ميزة تكتيكية كبيرة جدا.